هأختار إن أنا أكون بقدر أشفي لأن مش عايز إن الناس تتألم بأمراض <hesitation> صعبة عليهم أو كده، <hesitation> مش عايز إن هو حد <hesitation> يعني يبقى تحت ضغط إن هو مش عارف يجيب علاج ومش عارف يعمل عملية أو أو يعني موضوع مش لطيف.